طبعا بعد كانت توجع فيا بطني نحاول إن نظهر هكي علامات من ال <hesitation> المرض أكتر من اللي نحس بيه لأن نحس إن شعورها مجعز الصراحة ونخاف إنها تكتر عليا في المدرسة، <hesitation> فجبت مراجعة <hesitation> ورجة شهادة مرضية من المستشفى وقدمتها للمدرسة خاطر إني مجدرش ندير الإمتحان فتقلقني بطني.